जो माइक्रोवेव वाला ओवन रहते ओकर इस्तेमाल हमन खाना गरम करे म करत ही साथ ही साथ केक ल पिज़्ज़ा ल बेक कर सकत। तन आऊ ए ह बिजली से काम करेल ओकर आंच भी खुदे से अंक सकत हस तय। एकर म टेंपरेचर सेट करके एक गरम वातावरण तैयार कर सकत ही।